Hevitro manokana aloha de tsy <hesitation> manova ny fandrahoana sakafo ah ny fampiasaina sira vaingany eo amin'ny toeran'ny sira vovony satria samy sira daholo ihany ireo izany hoe na rony na ridritra izany ny laoka andrahoanao ah de mety foana na sira vaingany na sira vovony no ampiasainao, sady tsy mampiova ny tsiron'ilay sakafo koa izay.